بنجيب ورق لف الهدايا، وا والشريطة منشان نربط بيها بالنهاية، بنقصقص ورق الهدايا على حجم الهدية، ونبدأ نغلفها وبنلزقه بشريط لاصق، بالأخير بنربط الشريطة بطريقة جمالية عليها، ونوضع كارت عليه إسم المرسل والعنوان.